Ka ka'an va'a kao ja tu tivi ntuchio ku <hesitation> ma cancion in taka ja taka cosa ja xe'en nu ku na kuin tichi na ku <hesitation> nukuin ja yii ja xe'en nu kao yuka ma ma kú cancion chi yuka jao ja stivi ntuchio te ja ma ma stivi ntuchio ku ja ma cancion taka yuka javaa ja vaa ja ntuva ntuchio ku <hesitation> ntuku in ja ketjno ntuku a jno ntuchio yuan te sava tu stivio ntuchio.